زما په فکر باندې د لمر لويدلو منظره به ډېره ښکلې وي او څو خله مې تجربه کړې هم ده ځکه دا مممم د لمر د لویدلو منظره کول داسې حالت انسان ته بیانوي چې د انسان په ژوند کې دېر ورسره مخ شوی وي که د الله تعالی خلقت ته وګورو نو د لمر لویدلو منظره که یو انسان وګوري نو شاید انسان ته دا په یاد کړي چې په دې دنيا کې هيڅ په یو حالت کې نه پاتې کېږي که لمر په سهار راوخيږي نو یو وخت بیرته د خلکو له سترګو پناه کېږي انسانانو ژونت هم همداسې ده که انسان یو وخت په یو مقام کې وي لوړ وي یا هم په دې دنيا کې شتون ولري ختما دا دنیا يه ورځ پريږيدي او لويږي له دې هر څه نه یعنې انسان هم د غرونو تر شا پنا ه کېږي ترتورو خاورو لاندې ځي

که زه فقط په یوه دقیقه کې وغواړم چې ژوند تشریح کړم، نو هغه جمله به دا وي چې ژوند یعنې کورنۍ. کله چې کورنۍ شتون ونه لري، ژوند، هر څه به بې معنا وي. حتی د لکاوو پیسې ولرې، میلیاردر واوسې، د دنیا خوشحال‌ترین انسان واوسې، د دنیا باتجربه او پوه متفکر واوسې، مګر که چېرته کورنۍ شتون ونه لري، مور او پلار، خور او ورور شتون ونه لري، زما په فکر د دنیا تر ټولو فقیرترینه انسان به هغه وي. نو ژوند یعنې کورنۍ، سکون. کله چې کورنۍ شتون ولري، طبیعي خبره ده چې هلته به سکون، خوشحالي او ارامي، که څه هم ځینې مشکلات به وي، ولې بیا هم داسې یو څوک په ژوند کې شتون لري چې ته پرې تکیه کولای شې، او داد درکولی شي، ملاتړ دې کولای شي.

دقیقاً! په اوسني عصر کې ټېکنالوژي دومره چټک پرمختګ د انسانانو ژوند له ډېرو بې نظمیو سره مخ کړی دی. که فرض يې کړو يو مثال ووايم، د ټېکنالوژي په اوسني وخت کې پخوا که انسانانو کارونه خپله په بشري يعنې د انسانو له خوا ترسره کیدل فعلأ د روباټونو او ځيرکو سیسټمونو له خوا ترسره کېږي چې دا خپله د انسانانو د ژوند د ګډوډېلو لامل شوی، انسانان يې د فقر ، نېستۍ، بېکاري حتا رواني ستونځو سره مخ کړي دي، دغه ټېکنالوژي پرمختګ کېداشي په آينده کې لا د انسانانو ژوند ګډوډ کړي او د هغوی د پاره د سر درد وګرځي. نو دلته همدا رنګه ځينې نور مثالونه هم شتون لري ،چې که دغه ټېکنالوژي په راتلونکي وخت کې نور هم پرمختګ وکړي شاید د ځمکې پر مخ باندې انسانان حتا د کارکولو قادر ونه اوسي ټوله به سيسټمونه او یا هم د ټېکنالوژي په مټ باندې روباټونه وي چې دا د انسانو د ژوند د ګډوډولو کېدو لوی لامل کېدای شي

د ولسمشر محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال فساد ډير موجود و

زما په فکر کې ځینې تازه پیغلې شوې نجونې او یا هم ځوانان هلکان په مینه کې دومره احساساتي شوي وي چې حتی وروسته بیا د ځان وژنې فکر کوي، او لوی لامل به یې دا وي چې دوی د دماغي پلوه یا هم ذهناً بلوغ ته نه وي رسېدلي. یو بالغ انسان هېڅکله اول په دومره اسانۍ سره یو چا ته <hesitation> د مینې لفظ نه کاروي، او که چېرې کاروي یې، نو شاید اولنی هدف یې دا وي چې حلاله نکاح سره وکړم. مګر د نن سبا ځوانان په دوکه باندې یو بل ته د مینې احساساتو اظهار بیانوي، چې وروسته دا ډېر دوی ته درد سر کېدلای شي. او بیا وروسته که چېرته که ورته ونه رسېږي، بیا نو لامل یې هم همدا وي چې بیا د ځان وژنې په اړه فکر کوي، چې دا تر ټولو خطرناکترینه حالت وي ځوانۍ په پړاو کې چې دوی مینه ترسره کوي.

پښتو ژبه زما لپاره یو تر ټولو مهمه ترينه ده، چون زما مورنۍ ژبه ده. د هرې ورځې د فهم، خبرو کولو وسیله او وسیله ده زما لپاره پښتو ژبه. او ولې غواړم خدمت ورته وکړم؟ چون غواړم چې دغه خدمت زموږ راتلونکو نسلونو ته، هغه خبرې چې موږ روزمره کوو، استفاده ترې کوو، یو بل پرې پوهوو، غواړو چې دا تر راتلونکو نسلونو پورې په ساده او اسانه ډول ورسوو. موږ چې نن سبا له دې هر څه سره په پښتو ژبه کې مخ یو، لویترینه لامل یې دا ده چې زموږ مخکينینو نسلونو، زموږ پلرونو او نیکونو، دا خدمت نه دی کړی پښتو ته. نو په همدې دلیل باندې ده چې پښتو ژبه زیات له نورو ژبو څخه ګډوډه شوې ده، او کوم لغاتونه چې موږ روزانه استفاده ورڅخه کوو، هغه ټوله د بهرنیو ژبو محصول ده.

زموږ په سيمه کې چې مشهور ترينه خواړه چې ډېر پخېږي او خلک يې ډېر خوښوي، هغه شوروا ده. شوروا يو له هغو مهمو خوړو څخه ده چې پښتانه يې زيات خوري او زياته پخيږي او استفاده ترې کوي. او زما شخصن خپله چې ده مهم سبزيجات د انسان لپاره. نو زما هم سبزيجات خوښېږي چې ويې خورم او استفاده ترې وکوم، چون په اوسني وخت کې زموږ بدن زيات ضرورت ورته لري. نو بايد د بدن د وزن او د هر څه مطابق بايد هغه څه چې زموږ بدن .ورته ضرورت لرې هغه رقم خواړه وخورو

دين او ساينس له يو بل سره ټکر نه دي، بلکي يو بل بشپړ کړي دي. که چېرته د دنيا د جوړښت څخه بيا تر اوس زمانې پوري مونږ وګورو، په دنيا کي څومره کشفيات، څومره نوآوريانۍ شوي دي، هغه ټوله که ساينس کړي هم دي، ولي د دې هر څه شتون مخکي له مخکي موږ ته اسلام او په دين کي ويل شوي و. يعني که وګورو، ساينس dis ساينسي پوهانو ځيني څېړني کړي دي، ځيني نظرونه يي شريک کړي دي، چي شايد دا د دوی لپاره inc که چېري مونږ ګورو، هغه څوارلس کاله مخکي وختن په قرآن کي ويل شوي و او نن ورځ ساينس پوهان غواړي هغه ثابت کړي، مګر موږ ته له مخکي تر مخکي د دين لخوا ويل شوي و. نو زما په فکر باندي چي دين او ساينس يو له بل سره هيڅکله په ټکر کي نه دي، بلکي دوی دواړه يو بل بشپړ کړي دي. دين ورته فقط نظريه او مفکوره dis منځته راوړي ده، مګر ساينس هغه په عملن او واقعي بڼه موږ ته ښودلي.

که انسان دروغ نشوای ویلی، معلومداره خبره ده چې ټولنه به هغسې چې موږ تقاضا لرو، غوښتنه لرو په هغه رقم جوړه وای، د خلکو تر منځ به اتفاق اتحاد وای، ورو وژنه به نه وای، کینه نفرت به نه وای، ټولنه به خلکو به یو بل سره خوشاله ژوند درلودو، که چېرې دغه دروغ شتون نه درلوده پّ ټولنه کې انسانانو به په ټولنه کې نيک اړيکې درلودلی. هغسې ژوند چې موږ افغانان یې انسان تقاضا لرو غوښتنه لرو ژوند به په هماغسې مخکې تللی، یعنې که دغه دروغ رنګ درلودلی يا کوم وزن درلودلی، شاید ډېرو انسانانو يو بل ته نشوای کتلای، نو په همدې دلیل دا دروغ چې دي، پټ دي، انسان یې نشي لیدلی. يعنې دروغ نه رنګ لري او نه شکل لري ولې بیا هم ځينې انسانان یې که وای نو معلومداره خبره ده چې نن سبا موږ ډېر ورسره مخ یو چې زموږ ټولنه کې څنګه وضعیت ده.

هغه څوک زموږ استازيتوب نشي کولی چې فاسد وي